ناس البيت خمسه انفار انا ومرتي وتلاته اولاد يعني بيت عزابه اعمارنا بالترتيب كده اتنين وخمسين ، خمسين ، عشرين ، تسع طاشر، خمسطاشر